A paa a ngu ku ɗaa kyakar pwet, pe di bam an shini shini, a ni bam an ta mat di kaa wul khi pe ku an dee ni di, a ni bam an ta tet ngu ku daa te cini dee a paa ɗi kwat makaranta an, a paa yakal la taa ki a cin mbi ku a cin ku di bam an di. Kam ngolon an, a paakam mar an, di put ki mar ɓe di sat an tɨ, laa, khi put ti mu ki di mar. A paa kam tap an, di put be shel an te, a ki a tap long, a paadi cin jep mbi mop shini an, mop des pwet. Yakal a paa ji lap nimat an ti kwan ma a tet di ku lu mi kaa san. A paa a ngu di teer men ti naa daa so yakal a shuwa ta kat ekep di, a paa kat a tong a gok, be ani di mang an ki ku ni luyen, a ki a lap yen, a kakam. A paa kat an ku mee mbi ku a cin ɓe di ki pe cin an kɨ ar ku a mat di, ki ar mɨ lukut mɨ naan. A paa di ning aqr mi kat mwan kuret naar gurum mop. Yakal a paa di <hesitation> kar an tap a cin mbi kwa ku biis muw. Di sat an tap a cin wat, tap a cin chel, tap a cin dong, tap ya vurat, tap a naa mee mbi mee ngu a meng muw, tap a tet a ngu ngat muw, tap a tet a ngu mwana muw, a paa di kar an khi mwan dee ni weetm yakal a paa di sat an te a tet a ngu ku a tet ku <hesitation> keen. Kat mop lop an ɓe a ki lop ni, weet bii ku a cin yil ɗee ɓe tap siki na di beet kwakar muw. A ki khi ar mɨ naan, be a ni a ngu ku le an kɨ ar pwet, ku a mak tɨ enn na muut khi ni muw. Di sat bii ku chak chak mop an, di sat, a ni sat ser mɨ pikinkaam mun mop weet an. Paa ni a ngu di tong, di shwan laa min ngaa ngaa, kat a ki mwan, ɓe di shwan te oow, an a rang eeyuk, paa ni a ngu ku di naa khiwar man, ɓe an di ku mee ngu ku kaa paa muw. Kat mee ngu di pee, ɓe ba ni pe, ni pe cin bii ku paa di cin an muw. Pe kap mee bii ku di dampe an ɓe bii ni di dampe paa. Kap mee bii ku ween an, ɓe bii weet di dampe paa, pe sɨse, daa kyakar a te, kat yi paa pe ɓe yi kwan a kwat bii ku cin an. Paa cin bii mop an shini shini, kap mee ar ku ni a ar ku ni a mɨ seng long ku tɨ a kat rep bii ku a mɨ sar mak di, paa di ning ar ni an, pe put gwak or te tap a kwat bii ku ba a man muw, wun ku ni a man muw, ɓe tap a le yit na dika muw, a niyak ta kat bii ku a man di. Paa ning ar ku ni a ar ku ret an, a paa kar an ku rep pak bii chak mop, ku jakam chak mop, ku jep bii ku <hesitation> mop ku di kyenmop di cin. Paa a ni ning jep kwang yil, kwang yil ku mop tomg ji dang mu man kɨ ji wul khi npee ku mun di mwase. Paa di serep jep bii, a put a kat, mop pee mop di cin jep bii ku a bii chak ku yit na naa, ɓe a te paa kam, ni a ngu ku ni khi enn pwetsosai, a kyakar paa pe paa di cin jep bii ku ret an pa.